Karaꞌ be mas chilalo karano bsia ka bsianaꞌ do kara'-karaꞌ berguig kaꞌ bḻo̱ biiḻoí rordá kaplli par da shinkaraꞌ benm karaꞌ betuxulxia kap lo ḻa karaꞌ lombriz lao chaw chaw dewpkaꞌ dewp.